الاعتذار خصو يكون مباشر وبدون ميكونوش شي مبررات ويكون إعتذار صادق ويكون واحد الندم ويكون واحد الإلتزام بأنك متكررش ديك الخطأ معه سواء كانت كلمة أو تصرف